Mi hoinan watugo manda to mi do defa nyiri am. Mi yecchan debbo am, mi yecchan puldebbo am be derdiraabe am pat, to be defintam nyamdu am ta be duddina manda ha nder mai. To mi yehi sodugo nyamdu mi sodan je wala manda duddum ngam manda do nyawna goddo wata iyam mako va'a masin je seto be tefi lekkiji hidde jippa o yamdita.